කෝපය කියන වචනයත් එක්කම මට <hesitation> මතක් වෙන්නෙම <hesitation> නිතරම කෝපයෙන් කල් ගෙවන මිනිස්සු. <hesitation> මොකද අපි දකිනව සමහර මිනිසුන් ඉන්නවා පුංචි දේටත් නිතරම තරහ යන <hesitation> අය. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ පුරුද්දක් නෙමෙයි. කෝපවීම කියන එක <hesitation> අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට වගේම අපේ ශාරීරික සෞඛ්‍යටත් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපේ කෝපය පාලනය කරගන්න <hesitation> අපි <hesitation> නිතරම උත්සාහ කරන්න ඕනෙ. අපව කෝප ගැන්වෙන දේවල් කවුරුවත් කරත් <hesitation> ඒ දේවල් වලට කෝප නොවී ඉන්න තරමට අපිට ආත්ම ශක්තියක් තියෙන්න ඕනෙ. ඒ වගේම හික්මීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හැමවිටම උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ කෝපයෙන් තොරව <hesitation> අපේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙනයන්න. අපි හැමෝටම මනුෂ්‍යයන් විදියට දැනෙන හැඟීමක් තමයි කෝපය කියලා කියන්නේ. නමුත් <hesitation> ඒක <hesitation> හොඳ <hesitation> ගුණාංගයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ ජීවිතෙත් ඉවසීම <hesitation> වර්ධනය කරගන්න ගමන් <hesitation> අන් අයටත් ඒක <hesitation> වර්ධනය කරගන්න උදව් කරන්න මං හිතනවා බොහොම සාමකාමී සම්බන්ධතා පවත්ත ගන්න අපිට පුළුවන් වෙයි. ඒ තුළ අපේ පවුල් පරිසරය විතරක් නෙමෙයි <hesitation> අපේ සමාජයේත් <hesitation> මේ අපි දකින මිනීමැරුම් <hesitation> දූෂණ <hesitation> ස්ත්‍රී දූෂණ <hesitation> වංචා වගේ දේවල් මේවත් එක්ක <hesitation> අවම කරගන්න පුළුවන් කියලා.